රයිස් කුකර් එකක් භාවිතා කරන්නෙ අපේ හාල්, විශේෂන්ම හාල් <hesitation> උයාගන්න. බත් උයාගන්න. ලංකාවෙත් ඒ වගේම පිටරට වලත් ගොඩක් අය රයිස් කුකර් පාවිච්චි කරනවා විවිධ අරමුණ සඳහා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් බත් උයන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. සමහර අය විවිධ කරි වර්ගත් හදනවා මේ රයිස් කුකර් එකේම. තව, එළවළු වගේ ඒවා තම්බනවා රයිස් කුකර් එකේ. මේ රයිස් කුකර් විවිධ <hesitation> ප්‍රමාණවලින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට විශාල වශයෙන් ආහාර සාද ගන්න ඕන නම් ලොකු රයිස් කුකර් තියෙනවා. අපිට ගෙදර පොඩ්ඩ දෙනයි නම් ඉන්නේ ඒ වෙලේට පොඩි රයිස් කුකර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි <hesitation> ආහාර හදාගන්න තමයි රයිස් කුකර් එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම පාවිච්චි කරන්නෙ.